وكان كل أصدقائه الأشباح يضحكون عليه ويتنمرون بأنه نحن الأشباح لا نخاف الظلام و أنت تخافهم جدًا، فكان يحاول أن ي <hesitation> أن يتعود على الظلام وأن يصبح أقوى يومًا بعد يوم أصبح قويًا، ولكنه <hesitation> لم يكن يستطيع البقاء في الظلام وحده، كان لازم أن يبقى في الظلام مع أصدقائه يومًا بعد يوم إلى أن تعود وأصبح شبحًا كباقي الأشباح لايخاف الظلام أبدًا.